د کریکټ نری غږ کله چې د ماښام چوپتیا ته راښکته شي، ما ته د کلي د خاموشيو شپو یاد راوړي. داسې انګارېږي لکه طبیعت له موږ سره غږېږي. دا غږ د پسرلي، ارامۍ او له ماشوموالي د شپو تصویر جوړوي.